د کالیو مینځلو ماشین هغه وسیله ده څې کالي مینځي او هغه کار څې انسانان یې م په لاس باندې سرته رسي ل، یا په لاس باندې چې کوم شیان مینځي هغه کار اسانه کيي او ده یې په اتوماتیک شکل باندې د یوه ماشین په زریعه باندې مینځي او په سهي شکل باندې یې وروسته د مینځلو نه کنګال کيي.